Ny sport efa nataoko alohany a, ny asako makony a mandehandeha ireny, dia raha mandehandeha zany aho a, dia adin'ny folo isan'andro ny fandehandehanako, dia efa compte-n'ny manao sport ihany ange izany iny e!